لو طلعت اتمشي في الجبال، الحاجات البشيلها معاي في شنطة الضهر بتعتمد في الغالب على المحل الانا حمشي ليهو و الزمن الحقضيه في المشوار و في المحل الحقعد فيهو زاتو يعني، ف- <hesitation> في الغالب انا بحب امشي خفيف، حشيل معاي غدا وجبة بسيطة كده خد- حاجة خفيفة و بشيل معاي زمزمية فيها موية يعني و- <hesitation> تاني ل- ممكن على حسب المحل الانا فيهو يعني اشيل هدوم برد لو المحل مرتفع و كده و ممكن اشيل معاي كاميرا، بستمتع بالتصوير و في الجبال طبعا في مناظر جميلة شديد، حتى الغيوم هناك شكلها مختلفة و الطبيعة، الطبيعة جميلة شديد.